Dunu-ã kazu hunã du yaabi hunã yudomi, kôi turo bôdiyunoo muro a koo muro čîitoro di tedi, kazu-ã a koo di tugurui, kazu hunã a koo zûrčini du yaabi yibeyini, yaabi hunu yibeyini, odu kazu to hi šidena naa yina popuria kînnie naa yina to kua su bosoo, taa ha orroyindi čoobu čubi. Kôi muro <hesitation> kazu-ã yunu gunna a koo di du kûriyunu, kûriyunu ôro yê wô yê ma yê dî yê gunna ayi kûriyunu yaabi hunã to koo di yibeyini muro turonnu. Yaabi hunu yibeyunoo muro, ma du bozi, lôko maša hunã tigiri su bozoo korro duyini, korro duyunoo muro bazu ni tuguruu čoŋi, to koo di yaabi hunã yibeyini, kazu hunã du yibeyini yaabi hunã.